E tra ni sasala kilu miaga ni sasala. e nigna e hahan kana. aluku kiba. kau ni tra toa toa katun. toa- toa katun. noni psa te yantwein hatubtna na ni sasala tanen. Non te ranga gula ku. A niati te yati emalu a niniga yati mualu ani yomi toa- toa katun. te mne yatin hatubtu na ni sasala a noni e. ge yantuein tra maruei senga non mne la tu hihatots. kba toa toa katun noni psa te hatubna ni sasala. Ani sasala mne kana tra toa ku a ka. ale yantuein hatubte men tra mamana ka. Le sbe men tra mamana ka tra latu ni puta rek. Ani sasala i mamur intoa e sben se ra tre murkohiongo, mamana ka tra latu ni puta rke mamana ni sasala te kamenga ga i niaku rke e kpa nu. Ani sasala te haline murkohiongo kantuan sinu traha noni ku a marro ka noni a marro ni hamna na ni totoa. Ka mna man marro ki ske mia ga man ni sasala. Tana katun e kto homina. E kotna man ni sasala tra latu ni puta rke bte rhe na e sbe na ni yomi murunen. ani sasala rke e sebna ni yomi. Kba ni sasala kan sina tra toa toa katun. Alu psa toa toa katun te yantuein hatubten ma ni sasala tamulu. te mne yantwei malu. ka lu mne yantuein hatubte men.